Ia, za zen̈y nasain̈y n'olo nandeha hiaraka ihina aminany, kanefa za tsy apaka tsy afaka tampoko, karaty izy raha volan̈iko aminany. Tena tiako, ten̈a ny areky fa tan̈atiny jery nakà hely andeha hiaraka aminô niany matsan̈a. Fa za io areky tsy haiko fa karà kamokamo tsy mazoto feky hiboaka, kay man̈ano azafady aminô e. Atô tsika amy ny fotoan̈a man̈araka koa programa.